Yake kavi vaera, jaeko yande yayepokuata yake järëä, aguiyeta yande pɨarekatu, yandeko ñameta jokua ñemometë yandeyeɨpe, jare yamboetetavi opa ara yake vaera järëa